من حق الإنسان يختار البيئه او المكان اللي عايز يعيش فيه لان دا هيقلل جدا من الهجره الغير شرعيه و هيقلل جدا من عدم الانتماء للوطن لان كل بني ادم له ارائه و ميوله و اوقات ارائي و ميولي مش متناسبه مع عادات و تقاليد البلد اللي أنا عايشه فيها